حاجة لا بلو بيزار اللي صراتلي في حياتي سيكو جاتني اون باريود فاين ما نحط في خدمة مام يقبلوني مام انا نكون عاجبهم ما تصدقليش, علاش؟ الله يعلم, مي قعدت فاين ما نمشي ما تصدقش, جوسكا لا مانيش عارف علاش